efri deild Mannréttindadómstóls Evrópu hefur ákveðið að taka Landsréttarmálið svokallaða til skoðunar dómsmálaráðherra segir það ánægjulegt enda hafi Mannréttindadómstóllinn gengið of langt ríkislögreglustjóri á að víkja á meðan úttekt á embættinu fer fram þetta er mat stjórnar Lögreglufélags Reykjavíkur ógnarstjórn og meðvirkni viðgangist hjá embættinu

forseti neðri málstofu breska þingsins ætlar að láta af störfum í næsta mánuði þingmenn takast nú á um ýmis mál tengd Brexit mánaðarhlé verður gert á þingstörfum í lok dags auglýsendur telja að erlendir netmiðlar hagnist meira en innlendir einkareknir miðlar til lengri tíma ef Ríkisútvarpið hverfur af auglýsingamarkaði yfirmaður miðla Símans segir þetta hræðsluáróður það var margt um manninn í

í Akrahreppi í dag um tíu þúsund fjár voru dregin í dilka í blíðskaparveðri

gott kvöld

mál fyrir yfirdeildinni í fyrsta sinn í sögunni íslenska ríkið vísaði dómi Mannréttindadómstóls Evrópu til yfirdeildar dómsins eftir að hann komst að þeirri niðurstöðu að ríkið hafi brotið sjöttu grein mannréttindasáttmála Evrópu greinin kveður á um rétt manna til réttlátrar meðferðar fyrir sanngjörnum og óvilhöllum dómi Sigríður Andersen sagði af sér sem dómsmálaráðherra vegna málsins en stjórnvöld töldu mikilvægt að áfrýja því

nýjustu samantekt um tölfræði hjá

má sjá að frá nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og ellefu bárust tvö þúsund hundrað tuttugu og níu beiðnir um að

fjallaði um mál aðeins um fimm prósent þeirra voru tekin til meðferðar en af þeim voru aðeins fimmtíu og níu beiðnir eða tæp þrjú prósent samþykktar þar sem ríki höfðu vísað máli til deildarinnar líkt og í þessu máli yfirdeildin hefur einu sinni áður ákveðið að taka íslenskt mál fyrir það var í maí á þessu ári í máli lögmannanna Gests Jónssonar og Ragnars h Hall dómstóllinn hafði áður hafnað því að brotið hefði verið á þeim þegar Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi þá til að greiða eina milljón hvor í sekt fyrir að segja sig frá Al málinu árið tvö þúsund og þrettán Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra sagði við fréttastofu í dag að hún væri ánægð með ákvörðun

við töldum niðurstöðuna ganga of langt

Ósk Magnúsdóttir fréttamaður hver hafa önnur viðbrögð

við þessari niðurstöðu verið

pólitískt kjörnum dómurum í Strassborg hefur þú meira það hefur þá þýðingu í fyrsta lagi að telur málið

svo mikilvægt árslok tvö þúsund og tuttugu og líklega

komist að sömu niðurstöðu og

komist að sömu niðurstöðu og það gætu verið

staðan sem komin er upp í deilu ríkislögreglustjóra og lögregluembætta er sorgleg þetta segir formaður Lögreglufélags Reykjavíkur stjórn félagsins vill að ríkislögreglustjóri víki á meðan úttekt á embættinu fer fram embætti ríkislögreglustjóra og Lögreglustjórafélag Íslands eru lent í hár saman meðal annars vegna fata og Jón Bjartmarz yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra sagði í fréttum í gær að skipulag lögreglu hafi gengið sér til húðar og að hann vilji sameina öll lögregluembættin í landinu mér finnst þetta vera hálfgerð smjörklípuaðferð tók í sama streng í yfirlýsingu í morgun þar sem sagði að ríkislögreglustjóri geti ekki svarað gagnrýni á sig með bollaleggingum um breytta skipan löggæslu í landinu engin valdabarátta og

um fjármuni sé milli lögregluembætta í landinu

er mjög sorglegt að þessi staða hafi komið upp og hún engum til framdráttar við reynum að vinna með þeim eins og hægt er

fram kom á m b l punktur is í dag að deildarstjórar við embætti ríkislögreglustjóra hafi sent dómsmálaráðherra erindi í júní þar sem lýst var yfir fullum stuðningi við Harald Johannessen ríkislögreglustjóra komin á borð dómsmálaráðuneytisins á m b l punktur is var einnig greint frá því í dag að einn deildarstjóranna Ásgeir Karlsson yfirmaður greiningardeildar hafi sagt sig úr Lögreglufélagi Reykjavíkur í gær eftir ummæli Arinbjarnar í fréttum Stöðvar

þar sagði Arinbjörn að félagið hefði fengið athugasemdir um ógnar og óttastjórnun hjá embættinu og meðvirkni meðal æðstu stjórnenda Arinbjörn segir leitt að Ásgeir hafi sagt sig úr félaginu þessi ummæli frá því í gær um

langt í frá við alla starfsmenn

yfirmenn embættis ríkislögreglustjóra

um einhverja samkvæmt þeim upplýsingum sem hafa komið til okkar og þessar upplýsingar hafa líka farið niður í ráðuneyti við sitjum ekki heima og erum að kokka upp einhverja orðræðu

Arinbjörn segir að óánægja með embætti ríkislögreglustjóra sé víða á meðal bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu fréttastofa hefur rætt við fjölda lögreglustjóra um allt land en enginn þeirra hefur viljað veita viðtal um málið dómsmálaráðuneytið hefur óskað eftir því við Ríkisendurskoðun að heildarúttekt verði gerð á embætti ríkislögreglustjóra algengt er að slík úttekt taki um níu mánuði það er mat margra margra innan lögreglufélagsins og mat stjórnar Lögreglufélagsins að ríkislögreglustjóri eigi að

stíga stíga til hliðar á meðan þessi úttekt stendur yfir fráfarandi forstjóri h s orku segir að tölvuárás sem gerð var á fyrirtækið sé mjög þróuð brotastarfsemi hann býst við að peningar sem sviknir voru út skili sér að fullu en málið er til rannsóknar hjá innlendum og erlendum yfirvöldum tuttugasta og annan júlí fékk lögreglan á Suðurlandi tilkynningu um að brotist hefði verið inn í tölvupóstsamskipti h s orku erlendis frá og sviknar háar fjárhæðir úr fyrirtækinu samdægurs var málið sent til héraðssaksóknara sem hefur umfangsmeiri efnahagsbrot á sínum herðum litlar upplýsingar fengust þaðan í dag aðrar en að málið væri í rannsókn í samstarfi við erlend yfirvöld það byggir á

að sigla undir fölsku flaggi og vera milliliður þá hugsanlega að breyta upplýsingum eða

slíkt sem eiga að fara á milli aðila voru þetta mistök einhvers starfsmanns eða eitthvað slíkt sem

til þess að þetta gerðist það get ég ekki tjáð mig um er h s Orka eruð þið tryggðir fyrir þessu tjóni hugsanlega það er ekki víst það er ekki hægt að svara því afgerandi h s orka birti tilkynningu um málið í morgun eftir að Fréttablaðið greindi frá þar segir að tjónið nemi hátt í fjögur

hundruð milljónum Ásgeir vill ekki staðfesta

tókst að koma í veg fyrir að þeir sem ætluðu að stela þeim fengu þá í hendur að töluvert miklu leyti þannig að við gerum ráð fyrir að endurheimta þá já það er næsta víst og í gegn um þetta höfum við lært að það eru fjölmargir aðrir sem hafa lent í þessu og ég vil einmitt nota þetta óheppilega tækifæri til þess að hvetja alla til þess að vera á nálum gagnvart þessu því þetta er mjög þróuð brotastarfsemi umræður standa enn á breska þinginu um ýmsar tillögur tengdar Brexit eftir að þeim lýkur verður gert hlé á þingstörfum í mánuð forseti breska þingsins tilkynnti í dag að hann hygðist hætta störfum í síðasta lagi þrítugasta og fyrsta október

ætla að hætta þrítugasta og fyrsta október sama dag og Bretar ganga að óbreyttu úr e s b ef tillagan um kosningar yrði ekki samþykkt hefur verið þingmaður í tuttugu og tvö ár og þingforseti í tíu það er óhætt að segja að hann hafi sett mark sitt á þingstörfin nú skömmu fyrir fréttir samþykktu þingmenn naumlega tillögu sem var lögð fram af einum þeirra þingmanna sem reknir voru úr

Íhaldsflokknum í síðustu viku fyrir að hafa greitt atkvæði gegn ríkisstjórninni með öðrum orðum að gerð verði opinber öll skjöl og samskipti ríkistjórnarinnar um þinghléið sem Boris Johnson boðaði til í síðustu viku við lítinn fögnuð umræður um tillögu forsætisráðherra um kosningar sem hann leggur fyrir í annað sinn eiga ekki að hefjast fyrr en um níuleytið í kvöld aukinn meirihluta þarf til þess að hún verði samþykkt og viðbúið að hún verði felld aftur þegar búið verður

að afgreiða öll mál á dagskrá verður gert hlé á þingstörfum í mánuð sjónvarpsstjóri Símans segir að Ríkisútvarpið eigi ekkert hlutverk á auglýsingamarkaði formaður Sambands íslenskra auglýsingastofa efast um að innlendir einkareknir miðlar græði á því að RÚV hverfi af markaðnum auglýsingar Ríkisútvarpsins eru hitamál þessa dagana menntamálaráðherra vill draga RÚV út af auglýsingamarkaði til að styðja

einkarekna fjölmiðla sem eiga margir undir högg að sækja sífellt stærri hluti auglýsinga rennur til erlendra vefmiðla eins og Google og Facebook og margir forsvarsmenn einkarekinna fjölmiðla hafa horn í síðu RÚV á markaðnum og vilja stofnunina

út ja það ætti að vera lokatakmarkið þeir eru að skekkja samkeppnismarkað

auglýsendur hafa efasemdir um að þessar aðgerðir styrki

fjölmiðla til styttri tíma mögulega en til lengri tíma teljum við að

Facebook Google streymisveitur jafnvel líka Guðmundur segir að bæði auglýsendur og

hafi áhyggjur af því að í kjölfarið dragi mjög úr framleiðslu innlendra sjónvarpsauglýsinga þetta er svona hræðsluáróður hagsmunaaðila en ef við ef við gefum okkur til dæmis að umsvifin verði minnkuð

komma þremur milljörðum og umsvifin yrðu minnkuð

í fyrsta þrepi niður í einn og hálfan milljarð þá væri í raun hægt

þessari aktífu hörðu sölu sem fer fram og taka bara kostnað út úr rekstri

á móti þetta væri fyrsta skref svo eitthvað annað eftir tvö ár eða fimm ár ég skil alveg að þessir aðilar

og þennan sterka miðil og við sem auglýsendur

viljum náttúrulega sterka miðla og við vildum óska

að það væru margir sem horfðu á sjónvarp Símans Ríkisútvarpið hefur þriðjung tekna sinna af auglýsingum um tvo milljarða króna á ári menntamálaráðherra segir skýrt að stofnunin fái tekjumissinn bættan að fullu stjórnarformaður Ríkisútvarpsins hefur áhyggjur af því að miðillinn missi það fjárhagslega sjálfstæði sem auglýsingarnar hafa tryggt honum það geti ógnað frelsi RÚV að vera ofurselt valdhöfum hverju sinni en við erum dálítið hrædd við að við lendum í

að hækka útvarpsgjaldið en við krefjumst þess að við fáum þetta að fullu bætt lögreglumaður sem er ákærður fyrir brot í starfi neitaði sök fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun þegar aðalmeðferð í máli hans fór fram hann er sakaður um að hafa ekki gætt lögmætra aðferða þegar hann þvingaði

bifreið út af

í maí í fyrra eftir eftirför ökumaður bílsins sem var undir áhrifum áfengis og hafði áður gengið berserksgang með gröfu við heimili sitt

og hlaut tímabundna lömun þegar bíllinn valt nánar má lesa um þetta mál á ruv punktur is það er alltaf góð

sem eru kindur segir gestur í

í Akrahreppi þar sem réttað var í dag ég kem hingað til að skemmta mér eiginlega

gaman vaka er ekki sú eina því fjöldi fólks var í í Akrahreppi í dag og óhætt að segja að stemningin og veðrið hafi verið með besta móti sauðfé skapar alltaf góða stemmingu það er bara eitthvað

við sauðfé sem er svo tengt landinu og þjóðinni að það er bara alltaf góð stemming þar sem eru kindur gangnamenn lögðu af stað á föstudag og segir

að göngur hafi gengið óvenjuvel þrátt fyrir smá vætu og leiðindaveður á laugardag heimtur hafi verið góðar

hann reiknar með að um átta til tíu þúsund fjár hafi skilað sér niður í rétt um fjörutíu og fimm manns á öllum aldri tóku þátt í göngunum

já frá fermingu og og eldri en ég svo meðan menn komast þá reyna þeir það þetta er greinilega ekki í fyrsta skipti sem þú ferð í réttir nei

búin að fara svona sex sinnum eða eitthvað hvað heldurðu

og það fer enginn svangur heim því kvenfélag Akrahrepps hugsar vel um sína og

bauð að venju upp á kaffihlaðborð þetta er ómissandi partur af lífinu að mæta hér hvernig hefur gengið í dag vel það er dásamlegt veður hvernig veistu hvaða kind þú átt að draga

gult hérna megin í eyranu og aftan á því stendur

fara hjá á morgun án þess þó að valda neinum óskunda og minna leifarnar um fátt á þann gríðarlega styrk sem

bjó yfir suður í höfum væntanlega rignir þó í flestum landshlutum og blásið getur hraustlega á undan skilum

segir okkur nánar frá því í veðurfréttum að loknum íþróttum

fjöllum um átakalínur á norðurslóðum

Edda Sif Pálsdóttir sem verður með

íþróttir kvöldsins þar er þetta helst íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Albönum á morgun ytra í undankeppni tvö þúsund og tuttugu við heyrum í strákunum okkar kvennaliðs Vals í handbolta er úti eftir tap fyrir sænska liðinu í gærkvöldi og nú er ljóst hvaða lið mætast í átta liða úrslitum h m karla í körfubolta sem hefjast á morgun efri deild Mannréttindadómstóls Evrópu hefur ákveðið að taka Landsréttarmálið svokallaða til skoðunar dómsmálaráðherra segir það ánægjulegt enda hafi Mannréttindadómstóllinn gengið of langt ríkislögreglustjóri á að víkja á meðan úttekt á embættinu fer fram þetta er mat stjórnar Lögreglufélags Reykjavíkur ógnarstjórn og meðvirkni viðgangist hjá embættinu John forseti neðri málstofu breska þingsins ætlar að láta af störfum í næsta mánuði þingmenn takast nú á um ýmis mál tengd Brexit mánaðarhlé verður gert á þingstörfum í lok dags auglýsendur telja að erlendir netmiðlar hagnist meira en innlendir einkareknir miðlar til lengri tíma ef Ríkisútvarpið hverfur af auglýsingamarkaði yfirmaður miðla Símans segir þetta hræðsluáróður þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi

og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið